Mànga, mareena, siso, dittax, sis, màndarin, oraas oraas, pàppakaay pàppakaay, soto miŋ fi, min ndarkaso, déet déet <hesitation> wax naa goyaab, limoo.